<hesitation> UK people or British, Britishantida United Kingdom. UK people or British, Britishantida United Kingdom. British culture hitu tu maa trung hei, British culture hitu tu maa trung hei, East India Company trung India te isan and setlapuita, East India Company trung India te isan and setlapuita, they are very famous for their literature. they are very famous for their literature. I an hei Shakespeare te words, I an hei Shakespeare te words, temtei an laar em em taa JK Rowling te Harry Potter isek tu te. Saam tumipela maa an lal te monarchy avab tein an saan phaapu ka. Nii hemi lopo hei entir nan <hesitation> cricket sport saan phaapu ka. Tuan an maani hi timpu hei ngaina emewa. Nii tumipela maa. <hesitation> Ngai tumipela maa tsamtsu. Timpu hei ngaina baka. Mii te hi an pen kong ta maa an maani hi develop country an nii naa ngaina sheta. Nii an humour a avang te hein an laar a. It is often dry and sarcastic maa their humour chun. <hesitation> They are famous for their sport. They are really into sports. <hesitation> The British culture carries a tradition for sports.